Ny a Irlandy agny miovova ny toetsandro agny misy fotoa i manitsy sady misy ora la miova anelakelan'ny si-dimy degré cericus ka hatramin'ny roamabin'ny roapolo degré cericus eo izay ro fiovaovan'ny maripahan'ny olo- toendreo agny mandritsy ny tao